Ny asa sara aminay a, de asa mampidi-bola magnasara fiaignana fa sy hoe asa mandany lera foana, asa vita ara-dàlana izy a de ara-dàlana koa i fandraisako karama aminanjy a ahafahako miaigna karaha olo ziaby, zaigny arô asa sara aminay.